Khumwaka khuli nende nemiesi ekhumi nende thiviri nehuchakanga nende mwesi kuolulala, nhutsia kwa khaviri, huthia kwakhutaru, khuthia kwakhutaru, khuthia kwakhune, khuthia kwa khurano, khuthia kwakhusasava, khuthia kwa musafu, khuthia kwa munane, khuthia kwashienda, khuthia kwa ekhumi, khuthia kwa ekhumi nende ekhumi nakhaviri.